צום ביישפיל ווען ס'איז זייער זוניג, און די זומער. נאך דעם איז דא ווען ס'איז הומיד, נאך דעם רעגנט, שניי שטורעמעס, <hesitation> ס'קען זיין ווען ס'דא בליזערדס, מיט טערנעדאוס, און הוריקעינס, און אזעלכע מינע זאכן.